Jiro fanao am-paosy ah de jiro lavalava mandeha pilina amin'ny akapobeany fa indraindray ah mety fahanana amin'ny herin'ny masoandro izany hoe misy batery ao anatiny ao, na afaka atsatoka amin'ny herinaratra ihany koa, de izy io ah entina amin'ny tanana amin'ny andro maizina manazava ny lalàna de lalàna ihany no voazavany fa tsy ma-mazava zavatra alavitra be.